Aminahy manôkagna alôha ai tsy de mitombogno loatra hoe misy ôlo zany mandray fanapahan-kevitry raiky karaha an'igny de hoe eken'ny ôlogno jiaby fô ologno môko samy managna raha mis- mety aminazy aby ai de samby hafa ny eritreritrin'ôlogno zany, ôhatra zany raha mety aminakahy mety tsy mety amin'olo raiky ro hagny avy eo raha mety amin'olo raiky ro ndraindray koa tsy mety aminahy zany.